Laha gny fahaizako gny volombavan'ny Piso anie dafa haingohaingony egny avao. Fe igny koa gn' ahitany fofony, fofon-kany, fofon'ny biby, manahaky an'izay gny Voalavo.